La xen la jyn sún jö to y kuíína’ xa jüü e re lóra ju jmíí ga la jan, ga la jan e la köö ii jö to i dselila xén’n i kuiina i xin juu i xíí’ráá jú´´u, kiáá’, myy, tö jü, tu xÿÿ’ fɇɇ’, i xý’tá’ tö lóo, tö jmoo, i sý’ tá’ juu ‘nyy’ fá’ta´’ i en tá’ i bee’ i la jy i fátá’ gúuú, i fá’ta’ tö lóo xin tï i <hesitation> i bii jia’ güii uɇɇ tö lóo, la xen jö tö i pí’n ga bíí i xin gióó’ la xen i xíí’rá’ ‘lii, i xíí’ rá’ xíí, i xíi’rá’ töo llaa, i xíí’rá’ tö i jö i tu, tö jñí, i sý’tá ku kóo’ i sý’ta fɇɇ’ ñíií’ fɇɇ pi lí’n la nɇ xin la jyn ráá’ i kuiina, e nɇ ‘néé’ fý’ ráá’ i kuiiná xen ga ú pero a jiama kuiina a jiama malii ‘jmí’ xin, e nɇ ‘néé’ köö dse dsáána jná.